Jech dun të ni'ix yëdun mu'ux, yëdun ju'uk xa'ajpë jue yë wi'idytë kot's yax jyok jue a'ax ka'ay axtabyë y jadun t'suk kot's nak yë widyjpë y yë ju'ukë juë yë kay axtabyë t'suk nak dun myachpë porque jadun yë t'suk kot's widyjpë.